<hesitation> Ny fomba a, ny raha matetika ataogny kiva ho amin'ny ôlogno mahakarakara azy zagny oe tômpony zegny matetiky zao <hesitation> mahita tômpony igny izy avy mihôrokôroko, de ôhatra misy <hesitation> ôlo sagnatria ôhatra oe misy ôlo handrava tômpony igny efa avy izy avakagny mihoaho, mi-miaro le tômpony, igny zegny le tegna itako oe anehoagny ki- <hesitation> amboa o fitiavagna ami tômpony.